Hen tong ma̱shin jali, nɗa̱a̱n jali ga̱ɗe men tng ma̱shin yi, jali nkem niang ba, ɗe ma̱la laɓa yi nɗa̱a̱n jali, toh nɗa̱a̱n mulki ga̱ ruwo men nna̱ mu, ma̱nɗe tong ma̱n ƙallak ma̱nɗe ma̱n jiyi ga̱ iƙo naan, ma̱tseet ga̱sek mues, mues tong ba ɗe ɗi nga̱ sekpue ga̱, ɗe ga̱wanang wanang yi nni ga sool maar, ga̱ muan da̱ga̱ ƙat maar, shiep ba̱ ba zem ɓom ba, shiep ga̱ muan de shiep, shep muop ni dubu vel dubu ƙun, ba shiep ɗeri paat yit mou, ma̱nɗe tong ma̱n ƙallak, la ya̱ tseet ga̱mues, mues tong lat mou, muen tong ɗiem ɗi, ga̱bi ngyen ngyen hen tseet ga̱mues, mues ɗiem ɗi toh hen nɗe tong ƙallak ɗe ma̱na bi ga̱fe naan tong shin yi nda̱ men, toh bi ga̱fe ma̱nɗe tong ma̱la laɓa yi mues tong ɗiem ɗi nde ya̱ kat sool maar nde ya̱ kat sool maar ba, toh la ya̱ muan da̱ ya̱ kat mat ga̱maar, nnn ya̱ shin hakuri mama na̱ ya̱ mues hok hen gyen tseet nni mues hok gyen lat ba, la lutuk men shion ngyen ngyen, mama ya̱ shin hakuri ya̱ lap la ga̱na̱ ya̱ tirimpue nde nni ntiem, la ɗa ya̱ pa̱ men la nde la ma̱sek, naan la eep wakaam pa̱ men la lat tong ma̱ meer nni ga̱ na̱a̱nka ma̱ pa̱ ya̱, ma̱ meer ga̱ na̱a̱nka ma̱pa̱ ya̱ toh ya̱ na twoot ga̱shak a pa̱na̱, nda̱gurum tong pa̱ bi nya̱ ba niang shewa ga̱fe ji, Tong ji pa̱ yit mou, ya̱ nɗe tong ya̱ tseet yi ta̱ ya̱ ba ga̱sool hok tong da̱ ya̱ hen tong kai mou, toh na tse bi la lat ntiem ɗe ga̱kat yi ga̱ƙwat gurum nni ye, toh bi lat ba mee tong ga̱ba ga̱shin ɗem anɗang ɗe ga̱kat yi ga̱ƙwat gurum nni, so toh ma̱nɗe ma̱ɓool a naan, naan ga̱ eep wakaam ga̱pa̱ men yi mu, ɗe men ma̱kat yi tong ma̱ tirimpue yi ndip men nni mu, la ya̱ kat ya̱ pa̱ hen hen zak tong kat tong pa̱ ya̱ mu, tong ba niet mman ya̱ tong ga̱long ɗe hen be sa̱ ta̱ a, ƙo tong ya̱ niet hen ya̱ tong ga̱long ɗe hen ba ya̱ sa̱ yi, ai tong shin mou, niap bi ya̱ reep ya̱ reep ma naan la ɗa eep wakaam pa̱ ni tong ɗa nkat ɗe ga̱pa̱ yi nya̱, toh hen nɗe tong lal laɓa yi, muop la lap mues hok, mues nɗe tong muop nɗe tong buk yi tong da̱ pa̱ men sool hok yi mou, toh mat ga̱maar la da̱ tong da̱ ɗiem de men sool maar da̱, toh shin hakuri mu, ya̱ na ma̱ ga̱fe muop lap ni muop ƙwat hen mou, toh tong ya̱ ɓoot dega̱ nin hen ga̱ gurum mat ga̱lap ƙaat hok a, toh ƙo la mang ya̱ muen nni ma, tong ya̱ ƙwal yi ni ya̱ man ni a, na ya̱ man a hen mat ga̱fe hen lap maar ya̱ wo, toh tong ya̱ shin a hakuri mu, tong muan da̱ tang pe ga̱ɗe muop mu, hen la ɓool muop hen la tal nie sool ya̱, hen nong lap ma sool ya̱ ba da̱ wun sool ya̱ pa̱ ya̱, toh tong ya̱ shin a hakuri mu, ba bi ga̱fe tong ma̱shin mou. Tong ma̱gap sem ma̱ɗie ga̱shak ma̱ɗie shie muop ga̱swar men yi a, muop tong swar men nda̱ ya̱ mou, naan la sa shietan tong naga̱tep, muop tong swar men nda̱ ya̱ toh ma̱nɗe tong ma̱n ƙallak ndip men nni mpue sem, toh ya̱ nɗe tong ya̱ mɓallang hen ma hen nɗe tong mɓallang, tong ba ya̱ niang hen mee nnie bi ga̱yil ga̱n ɗallang, bi ga̱yil lalat mee tong buk ma̱ vuang jaraap ga̱shion men ma̱n kwan a, ma̱nkwan mou tong ma̱niap ɗe ga̱nɗong, so hen nɗe tong mɓool nda niap jap ga̱ mu muop nɗe ƙek ga̱ɓool ga̱ ƙa biga̱ɗemen ga̱fe tong ru nlu, toh tong men ga̱bi ga̱nƙwal mou, nɗa̱a̱n biga̱n ƙwal hok ta̱ ma̱nɗe tong ma̱nɓool ga̱, ɗe ma̱ ƙwalƙwal yi nda̱ ga̱ mu. nda tong ɓak nɗe tong ma̱ɗwo pueshin yi, ɗwo pueshin men pueshin hok kuma naan ga̱sa ɗe ga̱ ya yi, toh nda ma̱n gwopnati ma̱nɗe ɗem ƙa̱a̱t ga̱tsa muop mu, muop la kat la shit nna̱ ho, a dega̱ ɗe muop ga̱temeke men la la̱ƙek nna̱ nni, temeke men la la̱ƙek naan la eep wakaam pa̱ muop, muop ga̱ temeke men zak, ɗe naan ga̱ eep wakaam yi ga̱ pa̱ muop mu, muop buk lap bi muop buk tong niang ga̱na temeke men la̱ƙek nni, toh men la̱ƙek nna̱ tong ga̱ ma̱n muarap ɗem a, ndantengnaan na men pat warang nyit men mu, tsa ga̱niet men ga̱long mou, shin bi ga̱fe tong, Eep wakaam ga̱pa̱ muop, muop zak muop ga̱terrep ngong rang nierang yi, ƙek men ga̱fe men ho bi hok wan men, eep wakaam ga̱ pa̱ muop, muop ɗa ga̱ɗa na men yi zak men la̱ƙek nna̱ mu, tong ma̱shin ɗem anɗang ta̱ ni nda, jap men nleng ɗi tong muen makaranta yi, muop tong gama makaranta ndatengnaan muop buk kat shit ga̱tong shin ba nda, eep wakaam ga̱pa̱ muop, ɗe muop ga̱kat bi ga̱fe muop tong temeke la lu muop yi zak, nda tong ga̱niet jap ga̱ leng ɗi pa̱na̱, hen nɗe ɓool ga̱ yi gwopnati, na teseyi jap gwen, a gwen ta̱ ga̱ muop, a gwen ta̱ ga̱ ƙo bi mma̱, tong gu niet muop tong leng ga̱long ɗe muop ga̱buk eer yi, buk gubuk tong gu moreta̱, tong shin mou jap ɗem jap gwen, niap ɗem jap gwen nna̱ zak ma̱ ga̱fe bi sa̱ wan muop dip dip, ba nda̱gu ga̱bi nyil nna̱ ba la tsongkwa, ba la swaa ba maar, eep la wakaam ga̱pa̱ men ma̱ ga̱fe bi hok wan men nna̱, eep la wakaam ga̱pa̱ men ɗe ma̱kat, ɗe ma̱kat yi ma̱sa̱ zak mu nda